Obwi obwire bwingi niimuka mukasheeshe, ndaba ndenda manze naayeha obwire bwangye nk'omuntu; nshutame, nteekyereze ndakira ku- kwimuka niimuka manze naashoma nyine obuntu bwangye obundashoma nk'endakiika nka abiri ashatu, naamara kubushoma nk'e must ndaba ndenda manze naayenanuuramu obumwe oirukemu kakye nk'omunju oteere bwa pureeshapu, obone kukoraki, kutandika ebindi bintu so naaba nsiibire muuka, bumwe ndandenda naamara kwimuka bati, ntakagizire ekindi ki naakora mbanze na- naanywa chai ha hariho ekyokurya, ndakunda nkyeteekyere ahaakuba hiine ahi ndatuura n'abantu abu ndatuura nabo buryomwe aine ekyarakunda konka obwire bwingi niinye ndabateekyera, nyine omukazi n'omwana obwire bwingi baabariho ndandenda abe ariinye naabateekyera then eky'okunywesa chai Baabatariho ndeetekyera ebindakunda ebintu bitarahenda. Naamara kunywa ka chai kangye, ntandike emiro obumwe ndanyine kwija kukora, obwire bwingi nandikwija kukora ndarukga muuka bukyari kare, aho tindateeka tihiine eki ndateeka so nankiire muuka ninga hiine ahi ndenda kuza, then ndaza kuteekaho akantu kakye k'okugyenda waarya so naaruga okwe muka ndiija nze aha murimo gwangye nkore emirimo yangye n'ey'eby'okunywa n'ey'ebyokurya naaruga aha mirimo, ngaruke ntaahe muuka ebiro ebingi ndataaha obwire bwangyenzire mu mwebazo naabe, nabwe ekirampungiza, naanyine akatabo kangye ahabw'okugira ndanduhire obwire bwingi ndaza kushoma endakiika itaano, oturo tuhike turambuzaho konka kinyambe kuhungira ntarinka ntaze nk'aha simu narishi kugira ngu kandeebe nka TV ekiriho, ahookuba nk'obwire bwingi naakora enshobe nkaza nk'aha simu, ndaza kwe, ndaza kushanga nshange nanaanaaza aha simu kumara endakiika nk'ikumi ninga ngihiire endakiika ikumi niitaano, nshange naamaraho eshaaha nk'ibiri So ndakora munonga kugira nkyehare. Ebindi biro, naaba ntagiire kukora, ndakira, ndakira kumakinga, ndakira ku- kugyezaho n'amaani ngu muri eryizooba nzaneho omupiira ogw'ebireere baragweta basketball Murujungu. Mu mwebazo konka ndandenda nabwe nsiibe muuka haahiine nk'abantu abu ndenda kuza kureeba, nabwe ndakozesa eryizooba kubareeba, nyowe ndakira ngu- ndakira kureebeka ngu obwire obundaba nyine ntari kukora, mbugane n'abantu bangye nabo barakimanya baramanya ngu eriizooba eri n'eri, tinkozire haahiine nk'ebiturenda kukora, nibwe obwire obundaza kubareeba, obumwe abanywani, a- barumuna bangye, nantiine puroguramu nk'egyo, ndasiiba muuka, mumwebazo, obwire obwingi nibwe ndaza mu naanakugambiire mu bintu by'okweshongora eshaaha z'omwebazo nk'eshaaha emwe, ibiri, izooba ryangye ribe ryahwa baso